اكيد طبعا التعليم مهم لكل المجتمعات ,ولكل اشخاص لان المجتمع بدون تعليم يضيع يكون مجتمع عشوائي ما فيه نظام ,ما فيه نهضه ما في تطور بيكون مجتمع بدائي ,كذا فلازم التعليم يكون شيء اساسي جدا في وجود المجتمع ولازم الاطفال والكل يتعلمون ما ينفع يكون في اي احد جاهل.